Machine kafe ndraika zany a: mandeha courant-gna koa izy io a, de izy io a <hesitation> mangala fahasahiranana zany e; <hesitation> sy mila hoe handeha hanavagna akasy handeha hanavagna arogna anao fa efa ataonao aminanjy akeo foagna, asatokanao prizy a de ataonao agnatiny akao zaigny raha fangarony ialainao jiaby a de tatavagnina i raha igny de vita ny kafe!